बेह कहलके नमा जिवन जिवनके सुरुवात करना हे मुल जिवनके सुरुवात <noise> बेहति हुइता । उहिमारे हमके बेह करना ति पहिले बहुत चिज ओहके ध्यान धरना जरुरि हे जेहमे कि बेह करना ति पहिले हमके काम सिखना जरुरि हे । काम सिखके हमके कमैना जरुरि हे, कमाके पैसा हमके घर बनैना हे ओहका पाछे हमके ओहका पैसा कतना लागि बेहमे खर्चा ओहका बारेमे आँकलन करना हे । बेह हम्मर कैसन होइ ओहका बारेमे जन्ना है, बेहमे केहके केहके बुलैना है ओहका बारेमे जन्ना है, पैसा मै फजुल खर्चा कहाँ करत हौ, कहाँ नाइ करत हौ उ करना जरुरि हे । <noise> आउ हुइना बेहरुवा संघे जबकि बिश्मास जगैना जरुरि हे, एक ओहके दुसरे ओहके समझना जरुरि हे । तबकेल हम्मर बेह मजा ति होइ सकत हे आउर हम्मर जिन्दगी मजाति कचसिकत हे उहिमारे बेह करना ति पहिले हमके बहुत चिज जन्ना जरुरि है ।